-gräq loovaq hindäle maa-alotsit tunnõlisüsteeme ja tuu avitas näid niimuudu, et egäsugudsõq <hesitation> hussiq vai vaglaq vai putukaq, kiä sääl maa all ringi käüväq, satusõq sis näide tunnõlidõhe, koh mügräl om näid kerge kinniq püüdäq ja ärq süvväq.